Karazagne planety fantako ohatry oe planety tera ty tany itobohatsika ty, planety marsy, pluton, <hesitation> mercure, <hesitation> ohatry oe le kintany sy fantako karazagne raha kintana zany.